<noise> nako pesawat ena isojo manege karena ena ma tekanan jo temo ma tekanan iputurungu ma dorongan iputurungu sehingga pesawat bisa isojo nako tekanan meiya dorongan meiya manege isojo uwa ena ma tekanan itinggi manege pesawat.